Peru hen dun bon mi wana andu ɗo dun sanne ka heɓe jogi ɓomee kertanaɗeɓe e jimi kertanaɗiɓe. Faa so ɗi mbomaama fu, wiyete "Ɗun kaa bome Peru". <hesitation> ɓee kaa fuu kañun e leyɗe ƴaɓɓiiɗe jooni ɗee, iɗi nannditta.